Haako bokko, haako kabiije, haako tasba be haako follere. Pat majum bedo defa ha lesdi amin ngam himbe nyama. Haakoji mai beldum masin ummatoore lesdi amin yidi dum bedo sooda be chede mabbe ngam be nyama be nana beldum. Robe be worbe pat do nyama harbe maube be bikkoi. bedo hauta dum be nyamdu marori, ko butaali ko gauri ngam bedda velugo.